Karaha gibi maîe tohoo yina laniã. Karaha-ã yigannu gunna laniĩ. Karaha gibi yee êski yee yunu su yunu bûdudĩ gini su bûduĩ ndû koo ginna laniĩ, bôli togusi. To turo. Gudi hunã yina du čîkã laniĩ. Karaha muro ndû kor teddo, bui teddo yee kunu teddo. Gali sûri čubudo yee sûri čubudo gunnú. Gali <hesitation> yina hunã gunna laniĩ, kôkore hunã ni laniĩ. Yoo lôko tepã ni laniĩ, lôko yibedunã ni laniĩ, yina ada gunna kûrinuũ gali di laniĩ, yunu hunu du môgoda čîde čin? Asuba hunã giban? Asuba guda ŋgo zotudo ni? Ye asuba huna ŋgo yibedindĩ du čîkã. Yina taa gunna laniĩ. Sûgoi aũ karaha-ã môori hi manu hiniĩ yina guru, karaha-ã aũ čebĩ. Muro hi hiniĩ lôko čebu čoŋã yê karaha yunu kor tuganã yê. Zonjinu ni zonjuno yugonũú ni kôi guru toburu ni yunu yogusun, koi guru toburdo čîn? Toburdo ni yugonnũú? To ni muro hi ni hiniĩ unda ni laniĩ toburdoo hosu. Ôwoni gunuũ yuna-ã tûkiĩ, kôi a karaha-ã yibeyindĩ landu nîĩ, kôi karaha zondu yidado čî ni niĩ. Yebuũ maĩ gubudi anna taa layindi, yunu kor tedĩ yê, yunu kor yina guda êske barayiniã yê sûgoi yunu kor bozĩ yê taa gunna layindi. Unda laanumaã odu yunu hunã gûrse hunã su naũ kommiĩ ndû kora. Karaha-ã su lanuũ ni gûrse hunã yunu kor yebuũ maĩ. Budi tosuo ni ndî suru haki yebuũ maũwo amba yidannó haki yebuũ maú. To gunnoó ni yebuũ maĩ unda laũ ambado koo nubo lau ambadoo yebuũ maĩ.